अप्रशिक्षित नमक और उत्कृष्ट नमक के बीच खाना पकाने में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होत है। जो स्वाद, पोषण और उपयोग की प्रक्रिया को प्रभावित करण लागत है। अप्रशिक्षित नमक जैसे सेंधा नमक या समुद्री नमक प्राकृतिक रूप से प्राप्त होन लागत है। और इसमें खनिजों की अधिकता होये लागत है। जैसे मैग्नीशियम, पोटैशियम और कैल्शियम <hesitation> जो इसे अधिक पोषक बनाउत है। इसकी बनावट खुरदरी होये लागत है और ये अक्सर हलके रंग के होत है। इसके विपरीत उत्कृष्ट नमक को अत्यधिक प्रक्रिया के माध्यम से शुद्ध करो जात है। जिससे इसके अधिकांश खनिज हटन लागत है और इसमें केवल सोडियम क्लोराइड बचत है। इसे अक्सर एंटीकेकिंग एजेंट और आयोडीन मिलाके पैक करो जात है। खाना पकाउन में अप्रशिक्षित नमक को उपयोग स्वाद को अधिक गहराई और जटिलता देन के लिए करो जात है। विशेष रूप से सूप, स्टॉक्स और ग्रिलिंग में। हालांकि इसकी खुरदरी बनावट के लिए ये सीधे सलाद या प्रस्तुति में छिड़कान में करो जात है। इसकी दूसरी ओर उत्कृष्ट नमक अपनी महीन बनावट के कारण जल्दी घुलन लागत है। और बेकिंग या चिकनी ग्रेवी बनाउन के लिए उपयोग करो जात है। लेकिन ये भोजन को एक समान कभी-कभी तेज स्वाद देन लागत है। अंत में अप्रशिक्षित नमक स्वाद के लिए थोड़े बेहतर हो जात है लेकिन इसे सीमित मात्रा में उपयोग करण चाहिए।